Re tiemp nzo nak jwa'n yopa, nzo tiem jwa'n yop jwa'n yop tira yop- yop- yop asta yel nchab, mbay na nzo- nzo thib neda jwa'n ben- benta yoptaza por- por mbe jwa'n ta chele nal za mbay na nzo zi tiemp jwa'n nazu, nazu tir jwa'n nazu asta na tiemen ndyemen lud lo beba asta nchan yid lad men asta nagat ncha lalmen tan ntol bemen, mbay na thidibana tiem yiza yi re be yi re jwa'nta nzoba mbay xanak nayana re be yi' re yopana re nazuy re jwa'na jwa'n nzonumen re palad nzimen mbay naya poley ze mas nawue naxe nchak- nchak re- re re jwa'na mbay na nera asta ndaya lo men par xen men re jwa'n bin nayana per re jwa'n ta mta timen izyo plopa nke linumen izyo ntozumen izyo tolmen re yixa ntolmen re jwa'na ntolmen ndota nlynumena nchomen re ya'ba nchomen re jwa'na za asta- asta lozuo izyo ngoza na mtozan lozo izyo na izyo naye naban izyo lomen mbay men na akta kenap mena xenak re xa goxa nxob yekxa pola maz mxob yekxa jwa'na mas asta nare ben mxob yek na jwa're pola mblo xudna mblo exnana lona. Xomod taya ta dyux lo izyo ze ngok jwa'n jwa' ze ngoka ze xenla thi jwa'n ta dyux lo izyo kenapla izyo na toltala thi yix na toltala nawue nambi nya yezmen poley ngenta jwa'n lazey ngenta re jwa'n exkapey ngenta re jwa'na na mbay re jwa'na ze nawue nke napmen izyon men per naya na akat zi lob men ngoche re jwa'n ngoche re neda ngoche choja palad nlyake nde- ndeke ndela naxte re yiba naya re jwa'na nteniy ze nta timen re jwa'na reja jwa'n tija nloxa lomen gab men lo re yiba lo re jwa'na nloxa re jwa'n tij nu men nliy za nu men nlaza nu men nlrizyna mbay tamod ze ngochemen re yix za tamod ze nlirzyn men re yix nlirzynmen re jwa'na nlirzyn re xe nak palad ndamen na xa naya nzyab re mena na jwe'dxa bed xa na jwe'd xa chanxa na jwe'd xa re jwa'na yepa boz naba ndebey re yez naya re jwa'n yez naya nde nabxa thi kya jwa'n nde nabxa lud chokuan jwa'xa per ze thi di yez nay yoi ze thi yez nay ze mzyn yo anta yix ngo ximen anta mas- mas bro yix nde numen lizmen ke jwa'n ngoximen jwa'n ntak mbay naze jwa'naze re men gox poley re nar na mxyena nabes nawue mxyena por ke nawue naye nak asta nawue nak thi mbi asta nawue nak thi mbi nabes thi mbi nabes buen nak thi mbi asta par na ndyak yiz tos talana. Mbay naze jwa'na ze nuna ben nxekna teyia ben plopa nzo teyia plopa re nar lyn ndana per ben ndoxeka ben na bes tostana xe mbes re men yena naba re men yena naba mbes nchou jwa'reya nchou treta nchou ba asta na jwi' asta na kab as ta gon asta na re jwa'n mbay re ren ndyak men per miska men nke tatimen yal naban chanmen nakza cho nke tati yal naban ya men ndotatimen ya men nke guj men yaban.